Aminay aty bôka, miran̈a fo sakafo <hesitation> sakafo hariva, ndraiky sakafo marandrain̈y, samby mihin̈ana sabeda àby. Fa maha samy hafa azy ely fo, asian̈a <hesitation> migiaka kafe ely zen̈y koa fa marandrain̈y. Bôka mihin̈ana sabedy marandrain̈y in̈y a- migiaka kafe ely.